بالنسبة حقي بيكون بالنهار مثلا في العشرين خمسة وعشرين اربعة وعشرين ايه في الليل اقل تسعة عشر ثمانة عشر لانه يعني انا احب البرودة ما احب الحر كلش وفي النهار يعني الاوادم تقعد من النوم جذي يمارسون الانشطة الشغل وفي الليل يرتاحون وينامون